الصراحه ما قوي بالزراعه المغطاة وما كلش عندي اهتمام قوي بالزراعه المغطاة ف ما عندي معلومات قوي بس انو لازم بين فتره وفتره نعرضم لتهويه نهتم بالسقي مالتم والتنقيط مالتم و نوصل الماي اللهم بشكل مضبوط يعني هشكل تفاصيل ما كلش قوي بيها